खासअरी यो मेरा बुजाइमी यो गलत बुज्जीने रे कम मुल्या‌‌कन अरिने भनेगो यो अब आफ्नो धर्म कर्म क्या मान्निनो छ धर्म कर्म आफ्नो चालभाका अन्सारका खानेकुणा हुन् भन्नेजसो लाउदो छ । अब तामिलै अब जसै मानौ हिन्दु धर्मगा हुन्या अब मान्नेहुन्या अब सुगुर बुगुर राँगो अब गाइ त परैगो कुणा राँगो लै खान मान्नाइन हैन । अब सुगुर बुगुर खाइन्झाइ अब रागो काट्या खाइन्झाइ अब पाप लाग्देहो धर्मले घरभित्र पस्त दिने होइन भन्ने बुजाइ अद्दाछन् । अब <hesitation> ठुलो जमातले ठुला जम्माइ माइसले अब खाना त रागाको मासु सुगुर ब‌गुर लै खानाछन् । अब खसीगा कुखुणागा जसरी खायागो धेक्कीनैन । अब त्यो धर्मगा लाग्दा गलत बुजाइ हो या केहो त्यो उनी जानुन् । <hesitation> नत्र भने <hesitation> त्यो प्रोटिनगा हिसाबले अब खानेकुणामी स्वादगा हिसाबले कुणा अद्दे हो भने त अब रागागा मासुबाट बन्ने सुगुर बुगुरा मासुबाट बन्ने खानागा परिकारखी लागि गलत बुज्या रे कम मुल्या‌कन अर्याजसो लाउदो छ मुखी लागि । तैभन्ना बाहेक अब दहि दुध माछा मासुगा जति जामिलै त्यही खानेकुणा आया हुनोछैन्त । अब तसरी त्यो मासुगा परिकार आया हुनाइन । हुना त आआफ्नो इच्छा हो है ।